Güenu, ai genti paí qu'izi que alimpia los cristalis con con papel de pedióricu i essu. Peru, amus, a mí essu se me hazi ralu. Uviendu limpiacristalis i papel de rollu de cozina pos no sé lu por qué ai qu'enreal-si con hormas más compricás. Los espejus d'encá mía están limpius i repolíus assina d'esta horma tan cenzilla i sin tantu hoíu enreu. Quiciás que tengan mieu dela mala suerti delos espejus!